اكيد قبل كديه اتظاهرت ان مرية وعيانة ومكنتش عاوزة انروح المدرسة لما كنت اظغيرة. كلنا كنا كديه وتقريبا كل الناس عننده تجربة انه عامل نفسه عيان ومش عاوز ايروح المدرسي. <hesitation> بس أمي كشفتني يعني والصراحة اضطريت ان انا انروح، لان امي كانت حريصة ان احنا منغيبش. وكان في اليوم دا مكنتش محضرة جدول الضرب ومكنتش حافظه وقعدت نبكي وبرضه مرضيتش تخليني انغيب, واتعلمت ان انا لازم انذاكر لاني مهما عملت امي مش هتخليني انغيب.